limang pulo lima, limang pulo annang, limang pulo pitu, limang pulo karua, limang pulo kassera, annang pulona, annang pulo mesa', annang pulo dua, annang pulon tallu, annang pulo appa, annang pulo lima, annang pulo annang, annang pulo pitu, annang pulo karua, annang pulo kassera, pitung pulo, pitung pulo mesa', pitung pulo dua, pitung pulo tallu, pitung pulo appa, pitung pulo lima, pitung pulo annang, pitung pulo pitu, pitung pulo karua, pitung pulo kassera, karua pulona, karua pulona mesa', karua pulona dua, karua pulona tallu, karuaa pulona appa, karua pulona lima, karua pulona annang, karua pulona pitu, karua pulona kassera, kassera pulona, kassera pulona mesa', kassera pulona dua, kasssera pulona tallu. kassera pulona appa, kassera pulona annang, kassera pulona pitu, kassera pulona karua, kassera pulona kassera, saratu'